Moye mahange restaro mein jaano na to pasand hai. Aur na hi main ise paise kee barbaadee maanta hoon. Yaah pooree tarah se is par nirbhar karato hai. Ki aap kaise praathamik deit hain. Kya aap khaas anubhav ke lie paise kharch karana pasand karate hain. Ya saadharan aur srshti vikaas mein se santusht rahate hain. Kuchh log mahange restro mein jaakar svaad aur vatavaran ko aanand let hai. Jabake kachhu log ise anavashyak maante hain.